اه هراه هو الحيوان اللي نجم نقول أنو يمثلنى ولا يشبهني نحس أنه القطة معناه نحسها هكا تمثلنى معناها خطر القطة حنينة وتكون أليفة هكا وتتعود على الناس وما تروحش لأى واحد ما تروح غير للناس اللي تحبهم لأنها هككا مانتا عاملة نحسها هاكا تمثلنى.